Yeah ley food neh where I eat and you na talking about rice na but I can eat eddo I can eat potato neh la one neh can help to give me more strength to be strong to <hesitation> to live and go for longer time than when I na eat rice then you tell me to come go to jeh drink tea I will na agree.